طبعاً اذا وجهتو دعودة لشخص عزيز عليي وما جا وحضغ حفلة زواجي غاح اضوج منو وأخذ موقف منو لأن بهاي الحالة ما وقف معاي باحلى يوم بحياتي ، اما بالنسبة لحضور يوم جنازتي ما يهمني لأن أنا غاح اكون ميت لا اغشع ولا اسمع ولا اعغف منو غاح يجي ومنو ما غاح يجي.